<noise> हम न सालसे निमन महिना महिनामे दु तीन छूटी लेम । उ छूटी लेलासे उ छूटी से अपन घरके आदमी सब संगे टाइम बिताएके मौका मिली उसन्का उसन्का छूटी लेके चाही । आ साफ उसन्का उसन्का छूटी लेलासे जेतना ऑफिसके काम सबसे टेंशन रहैये उ सब टंका दुर होइ बढी टंका निमन मतलब फ़ील करी कहके उसन्का होइये । उइहे लागि साल सालसे निमन महिना महिनामे छूटी ला दु तीन दिन दु तीन दिन कर्के उसन्के अपन घर परिवारके आदमी सब संगे टाइम द, टाइम देके माजासे टाइम बिताब । आ निमनसे रह खुसी रह उसन्का साल सालसे निमन महिना महिना, सालमे जाम त बहुत दिनके बाद जाम त ओतना आदमी सब चिन्हबो न करी । महीने महीने जाम त चीन्ही <noise> जानी कहके, रे है अलै रे है अलै कहके उसन्का बोलैये का अदमी सब उइहे <noise> लागि महिना महिनामे जाम त आदमीयो सब चिन्ह जान बढी कहके उइहे लागि महीने महीनेमे छूटी लेके चाही ।